मुइ त याज्कालु तोहरा के जहाँनी ओथिया एकआर्का के मा रमाइलो करइ कि देख्साहा । पहिला त खासय हैने हलइ जब्बणा तोहरा यखना याज्कालु दोस्त सङ्हतिया त तोहरा भेल । <noise> एकआर्का मा <noise> पहिला पहिला त तोहरा खासय चिन्हले हैने यखना त जब्बणा सङ्हतिया । कथी कारण कथी तोहरा एस्नक गर्हावा मिलइ हत्तेरिका हिनिका सङअही सङअही घुमे गेलही <noise> सङअही सङअही रेस्टुरेन्ट हिनिका खाय गेलही कहियो म:मा खाय गेलही कहियो त चाउमिन । कहियो त गेलही हिनिका रपती घुमे कहियो त गेलही हिनिका ओसही मन्दिर सङअही सङअही । हैने कहियासे तोहरा एस्नक रमाइलो करइ, कहियो गेलही फिलिम हेरे जब्बणा तोहरा ओथिया घुल्मिल भेल । एकआर्का म हत्तेरिका सङअही सङअही पणे गेलही हिनिका याज्काल, सङअही सङअही हिनिका गेलही टिउसन पणे, सङअही सङअही हिनिका गेलही घुमे जब्बणा तोहरा याज्काल घुल्मिल करइ देखइ रमाइलो करइ देखइ । मने डउल्, ओस्नक बिन्डउल कहे हैने खोजइ मने गहनी देखइ पहिला त हैने देखले उहेस क के इचिका मोर <hesitation> ओथिया अनउठो अचम्मा लगइ उव कहुन मने यखना रमाइलो करइ बणहा फेरी डउले ।